Azafady anga sao de afaka manone hanina kivànay ty anao? Fa zaho misy tany andehanana mandritran'ny roa andro. De nefany izy sy mainsy amiàna hanina fa ty raha efa zatra mihinan-kanina foagna isaky ny hariva fa tsy magnino ndraiky izy andro antoandro sy mihinana fa izy raha mandeha miredika foagna fa androandroano i- andro alina izy sy mainsy amiàna hanina, de azafady.